<hesitation> Sandwich zany no tiàko kokoa satria iny a sady efa misy mofo a misy salady a de malakilaky voky zaho amin'iny a par raport aminy le salady foagna a nefany a raha ohatra sisy fangarony maromaro de mety sy ho voky zaho raha ohatra ka hoe hanina antoandro zany iny izy.